हम ते अइसन मनई हई जेकरे बहुत कम दोस्त बाटे। हमरे तीन-चार दोस्त बाटे जेकरा <hesitation> हम बचपन से जानीला ओकरा अलावा बहुत से सहपाठी बाटे जेसे हमार कवनो खास दोस्ती नाहीं बा। <noise> हमरे जौन तीन-चार बचपन के दोस्त बाटे ओनके <hesitation> उम्र लगभग तेईस-चौबीस साल होई।